Naguu taka ninró uninru kenru uninro nachiguján, nayuni yenuján kachí kuan kundakenru kanchú chún, na'a pero kan chú niungun nuu kutu kuenta rancho kache yujain, eyan yekuun kunde uniu tuu cha'a axhe meni nuni meni yetuu atunai yetu taka hi iho ndono iho comida deten anuiján, na'a yenru no nodo iho ya'í ñaxhingu ñeu ñani chiun criu kuenta criuyo ngutu ñnitunjan ndachio tendavaite mino'o navai ngueno ñandiniña yandiniña ngueno chei yonandii iho no tein, che yingu china'a iho tei ndanaku kuenta kue nadaka kei meko nita iko'o na kuenta hi iho ke kenro ján yajin nadakaxu najin kuekula lantuya nanguin nadakai yayi ndo'o iho yo'o iho xhena yenguu no'o atuu, nakui atuu ñanjiña kue atuu xhina xhinguvina yeneni iho yiu xhina'a kuajuna xhetaka kuajuna ndakujavaña tuka iho alimento xhi'a nguajuna atuna anuu naku atunanduvi atuu nakuye iho atein comida ye'í janin chivina nikomini ni comida iho nuntochi naku unduu n aku ihó.